<noise> Laha handeha a Nizeria da soa ho fatatsitsika fa da gn toets'andro ka toets'andro trôpikaly. Somary magnoragnora da mafapana. Laha fa nandeha ta Tamatavy a Madagasikara atoy da hôkizay zany. <noise>